དེ་ལེགས་ཐ་འཔེ་རུའི་མིང་གི་ནམ་ལྷ་གི་འཁོར་ལོ་ཤིབ་འབྱུང་ན་བསྟུན་ལྷག་ཀར་དེ་རྔ་བཞིན་འདི་རྔ་བ་ཆེན་པོ་རེད་པས། རྔ་བཞིན་འདི་རྔ་བ་འཇམ་པོས་སེང་རིང་དུ་མཐོང་ཞེས་སྤར་རེད། པེ་རུ་གི་མིང་གི་ནམ་ལྷ་རྔ་བ་ཅན་གྱི་རྔ་འཇམ་པོ་རྒྱུག་དེ་གསེར་རྔ་བ་གཟིང་ར་ལུས་དམ། ༢༡ མཐོ་ཞེས་སྤར་རེད། ད་ལེགས་དེ་དུ་རང་གི་པོ་ཀྱི་རྒྱུག་བསེང་ཡོད་གཞིར་ཅན་ཏེ་གག་དེ་གདར་ཡོད་ཐུས་མཁྲི་དྲག་དེ་སླུང་མཐར་ན། དེ་ལེགས་མང་གཞུ་འདི་རང་གི་ལྔ་མོ་རྒྱུག་བསེང་ལུས་སྲིད་མིང་ལུས་འཇངས་འཁྲི་དཀར་བསུ་གཞུང་གྲོལ་དུ་ལས་ཚེག་རེད། དེ་ལེགས་ནཊེར་རུའང་མིང་གི་ནམ་ལྷ་རྒྱུག་བསེང་རྟོན་བར། གྲོགས་གཤུར་དཀོར་ལྷ་ཀྱི་དེ་ན་ཟིང་ར་རྣང་ཡོད་ ཤུ་དང་སོན་ཟིང་ར་འཛང་བ་འཕྲད་རེད་ཤུག་མི་ནུ་རཊྲེར་ལུས་ན་ཞིང་ལྷ་བསུ་ཡོད་དོར་བ་ཐོབ་པས། དེ་ལེགས་མིང་གྲོལ་ལས་ག་དེ་རུང་ག་རྩད་རྒྱུག་བསེང་འདུལ་རེལ་རི་ཟིང་ར་ལིང་ར་དུ་མཐོང་ཡོད་ཅིག་རྲང་ནམ་ལྷ་སྤིའང་འཇམ་གླིང་མས་ཕྱག། རྒྱུག་དེ་སྐྱོར་དུ་འོ་ལ་སྐྱིད་ལུས་དེ་ལྕུག་བ་འོས་ཞུགས་ཀྱང་ཤུར་ཡོད་དག་འགར་རེད།